Dzo ve, dzo dze, tedohe, fɔfiɛ, masa, shamlɔm, dashiamime, anyɔnyɔ, kele, ƒave. Ma be dzo ve ya <hesitation> mí nyi mí vɛ kpɔna mía be agble wo dzi. Eye mí kpɔna be est- ce ne enyi be ave ye mí dza ƒoa, <hesitation> mí tɔ na edzi le dzo vea me. Dzo dzea, mí gba nɔna ve ƒoƒo me, mí gba nɔ na e ƒom, enyi eve wetri vegɔa me. Ne enyi avea, mí nɔna me. Bon, tedohe ya, <hesitation> mí tɔ na dzo nu, ye tɔ dzo nua mí dzra na enua dzi ɖo. Eva va na eme be etsi dza na le tedohea be game. Ne e kpɔ wo wa fima tsi le nɛa ya teŋ ƒa nu le tetohea me. O ne etsi me lenɛa, ke ma ne etɔ dzo nua ya nɔ dzira enua dzi ɖo kple susu be enu gaga ŋga ɖefu nɔ wo. Shamlɔmea, ne ekpɔ be fima, etsi me le ne ma, ke ne adzra nua dzi ɖo le tetehɔme be gamea, shamlɔm ma, ne etsi dza ya va ƒa nu. Bon, dashiamime ya <hesitation> enyi eƒe wetri ame atɔ̃ me ma. Eƒe wetri amãdrẽa mía kpɔ be mí gba nu wɔ. Mí nɔna nu gaga be be fu wɔo emao mea, ne alɔ me te tsɔ nao ne ye ƒa nua alo ye ga nu kabao a, etsi ɖe na fu ne mía wo ameɖeo ke nɔna bas- fonds wo me, ŋka fike etsi le na. Miɔ ameo ke nɔna fi ke esti lena, etsi ɖe na fu mía ameɖeo ena be ŋugaga etsi na ŋgbodome na mí ye egbe ɖo na nuƒo ne enua na mí. <hesitation> Ne enyi be mí vayi ɖo wetri ame- amãɖrẽ mea, bon ehu na mi gba trɔ tɔ na nu gaga dzi ke, mí gba trɔ tɔ na nu gagadzi parce gbã tɔa eva na be etsi ne etsi do nuƒo nɔ woa, <hesitation> gbekuvi ne- e te ɖebla nume kaba, gbekuvi wo va le trɔ la tona. Ne gbekuvi wo trɔ toa, <hesitation> a gba trɔ wɔfu be ya gba trɔ to eme kple susu be ne aya ne ƒu ɖo ebla me nɔo. Ne eke ne o doa, ne eke ɖe te le kudo eke ɖe ma tsɔ ŋuɖuɖu tsɔ nɛ, ne ma tse tsɔ vi ne ne ba wɔ dɔ na mí nyuiɖe. Eva na na nua be mí gba trɔ wɔnɛ le wetri ame adrẽ me. Ne etsɔe yi ne wetri ame nyi me kpoa, va be ebli edze ƒuƒu alo eblia bia. <hesitation> Mí gba trɔ na vu mɔ dzi be leke mía wɔ ɖo mía ɖe bli? Ne mía ɖe bli mía ɖe bli mía ɖe bli kpoa, wetri ame nyi goã mea, enyi <hesitation> wetri ame nyi goã mea mí dzra, mí gba mí gba ɖe na blia kaba kuɖo aƒlea, le mía gbɔa, agble dede ame ve mí ɖe na le mía gbɔ <hesitation> Ye eme mí lea, vegɔ̃a me mí lea. Ne me ɖebla kaba ti wu o ŋlɔ nua kaba, o ama ele obligé a tsi ŋgbe, ta mí ɖe na bla le wetri ame nyi goãme ye mí ŋgba va yi de na blia kpoa adzra enu- anyigbã dzi ɖo. <hesitation> Le wetri a me asheke omao kpoa, mí gba gba na bli. Eva va na eme be n mí ƒa blia, afiɖeo mí lea mɔnɔ va le na teƒewo ɖe ná mí. Ame ɖeo le anyigba le nene ma o- teƒeo ɖe lea o dze baba me be ga bubu ameɖeo le kpodzi. Kpoa monɔ va le na nene ma ƒe amewo kpɔa o va hɔna nungbodome tsitsi va nanɛ mía nɔ wo o yɔna be dɔwui va te na ɖe mía ɖeo dzi. Vɔa ne enyi be mɔno wa me teŋ ɖɔo, ne enyi be dzi dza dzitɔ kpoea, ekpena ɖe mía ŋtsi be bon ŋuɖuɖu viɖe va na.